أول شي تساوي كل اللى تقدر عليه وزيادة، واحتسب الأجر عند ربك، قوم بواجبك تجاه الشغل على أكمل وجه، إنك توقف قدام المراية بنهاية اليوم، وتحكلها انت سويت اللي عليك بزيادة، هذا الشعور لحاله كفيل أنه ينسيك اي تعب، واي هم واى غم واجهته بالشغل، والشغل كله تعب اصلاً.